गहर पर पीजा और पास्ता बनाये के खातीर, <hesitation> रोटी पर सौस लगा कर वो पर <hesitation> पास्ता, टमाटर, प्याज, चीज और डाली ये सब चीज डाल के बेक, मने पकाओ जाये <hesitation> के चाहिए। वही पीजा बनाये के खातीर, मैदा, यीश्ट, नमक ये सब चीजन जीसे चीजन के ज़रूबत पड़ें है। पीजा <hesitation> पास्ता पीजा बनाये के खातीर, सेम साइज की रोटी बेले के पड़ें है और रोटी पर बटर ये सौस लगा के खाल जाये है। <hesitation> पास्ता, टमाटर, पिया, सिम्रा, विर्च लगा के खाल जाये है।